Gɛ́ɛ, ŋ́gaa ɓɛ́ Gbɛlɛɛ kɔlɔ lɛ́ pɛrɛi lá Totota, nyíi gáa Bong kpiniŋ ŋí su. ŋ́gaa ɓɛ́ a gɛ́ɛ ŋá díi káa gɛ́ lí tuɛ pere, kpɛ́ni fêi Lutɛ ɣâla pɛrɛi a mô a gɛ́ɛ Ǹyaa a- gáa ma a ŋuŋ ma kpiri, a gɛ́ɛ é gɛ́ a gɛ́ɛ kúa a Kpɛlɛɛ ŋa kú pɔri kú láa pɔ̃yâi da kú <hesitation> láa lónoi, é lɛ́ɛ la zu kú pɛ́lɛ ŋ́âla kɔlɔi lónoi. Ǹya ɓé gɛ́ díkɛ ŋ́âla kɔlɔ Maa Waai kpɛ̀ɛ. kpɛ́ni fêi dí <hesitation> ŋ̀wɛ̂li a gɛ́ɛ kú kélee Labia ɓɛ́, kpɛ́ni fêi Labia ɓɛ́, ŋɔ núui gbɛɛ pôlu káa a Kpɛlɛɛ <hesitation> ɓela. nyaŋ́ díkaa a Kpɛlɛɛ ɓela, kɛ́lɛ dífe pɔri Kpɛlɛɛ woo lónoi, dífe pɔri Kpɛlɛɛ woo pɔ̃yɛɛi, nya ɓé a gɛ́ Lutɛ ɣâla pɛrɛi nyɛɛi, ŋ́a pâi díi ŋí siɣêi zu a gɛ́ɛ ŋá gɛ. Nya ɓé yúo ŋá nuu kpulu da ŋáa dí dí kpɔɔi dípu gîei dîɛ, maa nɛ̃ɛi kú kpɔŋ maa tɛɛ Lutɛ ɣâla pɛrɛi pɔ, dîa ɓé pà a pêle da ŋ̀âla pɛrɛi mu nyíi dakɛ ma Young and Adult Women Biolinqua Program. Gáa na a gɛ́ɛ é nɛi ŋai kíli ŋá pono. À berei da pɔ̂ri dí sîi wooi pɔ̃yɛɛi la díkɛ nono. Ǹya ɓé bêlei tí è pà ŋ̀âla pɛrɛi mu. Ǹya ɓé nɛi ŋa támaa dí pɛlɛ <hesitation> dí pɛlɛ liî gɔlɔ pɛrɛi mu, díkɛ pɛlɛ dílaa pɔ̃yɛɛ pere kɔ́ri díkɛ maa kɔ́ri, dí pɛlɛ dílaa pɔ̃yɛɛi Kpɛlɛɛ woo su. Ǹya ɓé bêlei ŋí è tàa taa m̀ɔii kwaa kélee é lí kpîŋ Lofa. kpɛ́ni fêi Labia ŋɔ lɔii kpinîŋ nyíii da kɛ́ ma Lofai, gbua loŋ da káa naa gáa a gbiîŋ loŋ da nyíi da kɛ ma Sâla yeei, Sâla yeei District káa a Kpɛlɛɛ woo ɓó kpinîŋ. Naa ɓé bêlei ŋí kpîŋ è sèri naa, é naa maa tìyeŋ é lí kpîŋ Dũa lɔii su. Kpɛ́ni fêi bɛ́rɛi ŋí kwa see ni sâa ǹái gáa, aâ nâa lɛ̀ɛ a tũa woo ɓó da pɛlɛɛ woo ɓó pɛrɛ. Kɛ́ɛ gbɛlɛɛ ŋai dâa lí tuɛ pere a zu kôyaa. Kpɛ́ni fêi ɣele kélee nûa da pâ a gɛ́ɛ dí Gbɛlɛɛ kɔlɔ ya ɓɛ́. Ǹya ɓé kwaa pɛlɛ sɛŋ lɛ́i nɛi ŋai dîa, ǹyaŋ gáa a mɛni lɛ́lɛɛ a gɛ́ɛ nɛi ŋa dí sɛŋ maa kɔ́ri kpɛ́ni fêi nɛni ŋa dí lɛ̀ɛ pôlu a tãi su kôyaa. Kpakolo dámaa a pâi pɔ̂rii sɛŋ lónoi, kwa li kpîŋ ŋ̀âla pɛrɛi mu ɓa gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ gbakolo ŋai dí sɛŋ kɔlɔŋ kpɛ́ni fêi, da pâi ŋ̀âla kɔlɔi tí siɣei dí nono. Kɛ́ɛ nɛnî ɣɛɛlu ɓé a pɔ̂ri ŋ̀âla kɔlɔi lonoi? Ǹya ɓé gɛ̀ bêlei ŋí kɛ́ kɛ̀ a pere lɛ́lɛɛ kú sáma, kpɛ́ni fêi kwa nɛi a gɛ́ɛ nɛi ŋai dí pɔ̂ri, kwa wàla kpîŋ kɛ́ a kú pɔ̂riɛ kwa gbakolo ŋai kɛ́ɛ a pâi kɛ̂i a nɛ́lɛɛ kú kpulu loŋ é kɛ́ a pere kkɔ́lɔŋɔɔ a pɔ̂ri kɔlɔ lonoi lai, é kɛ́ a pere kɔ́lɔŋɔɔ a pɔ̂ri bɔ̃yâi lai. Ǹya ɓé kú m̀ɛni ŋai ŋí tàa taa ɣâla pɛrɛ da kpɛ́ni ŋa mu. Bate ɣâla pɛrɛi, Mɛtɛle ɣâla pɛrɛi, Church of Christ ɣâla pɛrɛi, da ɣâla pɛrɛ da kpɛ́ni ŋa. Jehowa witness ŋai, dí pâ ɓɛ́ a gɛ́ɛ dí sɛŋ maa kɔ́ri sâa. Dâa sâa kɛ́ dí kpɔ́ɔi kɔlɔ kpɛtɛi Lutɛ ɣala pɛrɛi sârai. Ǹya ɓé díi ŋí kɛ́ɛ ǹɛnî ŋai sáma káa a mɛni lɛ́lɛɛ, ɓɛ́i kú kɔlɔ pɛlɛ ŋai sèɛɛi na a tɛ̀ɛ ŋai. Zĩaŋ su, Kolila, Gbôŋlɔi, Totota ǹyaa kpîŋ, Sanɔɔyeei, Bong Mines kpiniŋ tí gwaa kélee, Gbaŋa kpiniŋ tí gwaa kélee, gɔlɔ pɛrɛ ŋai mu. Kwa nɛ̂i na nûa ŋai dîa a gɛ́ɛ dílaa pɔ̃yɛɛ pere kɔ́lɔŋ dí pɔ̂ri kɔlɔ lonoi. Wóo kú pɛ́lɛ ma a ŋ̀óo kɛ́ sãai. A B ɓ, ǹya ɓé kú A B ɓ lɛ̀ nɛnî ŋai dîa. Ya pɔ̂ri kpîŋ A B ɓ lónoi, ya pɔ̂ri nɛ̂i í ɓarâa ŋai dîa. í ɓarâŋ ǹyaŋ a gɔlɔŋ, é nɛ̂ ǹaoi ma. Bere ɓé kú kɛ̀ gɛ̂i la é lɛ́ɛ la zu kú táa taa, la. Ya pɔ̂ri A B ɓ lónoi í kɛ́ pɔ̂ri bɔ̃yɛɛi, ya pâi wóo kɛ̂i, ǹyaŋ ya wóo kɛ̀, ya pâi pɔ̂rii wóo ɣɛli kɛ̂i. Ya pɔ̂ri wóo ɣli kɛ̂i, ya pâi lɛɛi zu í kɛ́ mɛn pêle pɔ̃yɛ. M̀ɛn pɔlɔ ŋai tí, íkɛ bɔ̃yɛ a tɛ̀ɛ ŋa, ya pâi lɛɛi nɔ́ zu, yâa ná kɛ́ mɛn pêle pûi yo íkɛ bɔ̃yɛ yá kpɔ́ɔ. So m̀ɛi ŋai kwa gɛ̂i ɓɛ́, da ŋa ká tí. So ɓɛ́i ŋai nûa ŋa díkaa naai, díkɛ zɛŋ nɛ́i kúkaa ɓɛ́ kú kɛ́ dí <hesitation> kú kɛ́ dí maa kpɛ̀ɛ berei da tíi kɛ̂i lai. Kpɛ́ni fêi, Lutɛ ɣala pɛrɛi a sɛŋ loŋ tɛɛ dípɔ a kpolo sɔ̃ɔ ŋáloŋ kélee ma. Ǹyaŋ ya nûa pu kwaa ma a gɛ́ɛ díkɛ tíi kɛ́, nɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ íkɛ dí maa kpɛɛ. Ǹya ɓé lɔ̂ku kélee, ŋá tíi dɔnɔ da ká tí. ŋa kɛ̀ nɔ̂kui ŋí ŋa pâi fólo tɔnɔ siɣei zu ŋá lí Yaneikɔlɛ. Ǹyaŋ ḿve pâi môi dîa a gɛ́ɛ ŋa liî na, da pâi lɛɛi nɔ́ dí sɛŋ maa kɔ́rii dí ŋ́gaa lɔ ǹyɔ̃ɔ. ŋá lí nɔ́ sìi ŋa see dí pôlu ŋ́gɛ dí maa kpɛɛ berei da gɛ̂i lai. Nɔ̂kui da kpɛ́ni nyɛɛ sâa, ŋa pâi liî Koli lá fé pâi mòi dîa. ŋa li nɔ́ na ǹyɔ̃ɔ ŋá see dí pôlu ŋá dí maa kpɛ́ɛ berei da zɛŋ ŋí lɛ́i lai ǹyaŋ berei da maa kɔ́rii lai. Kwa kpɛ̀ɛ, kú kélee kwa see ŋɔ́nɔ kwa tóli ɓó dîai zɛŋ nɛ́i, tãi támaa kwa tóli ɓo dípa Tototaa kpaa máŋ kûɛ sâa liî <hesitation> Gbôŋnɔi. Tãi tám <hesitation> kûɛ sâa, kwa liî Kolila. Góraŋ ŋí kpɛ̀ɛ kɛ̀i, Kolila ɓé kú lì na. Kú kelee kú kú ŋáa tɛ̀ ma naa kú nɛ̀ kú kîe ma berei díi è kɛ̀ lai. ɓɛ́i kú gɛ̀ nɛ́lɛɛi kú nɛ̂, ɓɛ́i kúfe gɛ̀ ní a nɛ́lɛɛi kú nɛ̀. Berei maa nɛ̃ɛ kú gɛ́ la a gɛ́ɛ é kɛ́ a nɛ́lɛɛi, kú nɛ̀ kú kîe ni dîa. Bere ɓé tãi támaa kwa gɛ́ la a kú tíi góraŋ a kɛ̀ kpɛɛi. Góraŋ a kɛ̀ pâi pîlaŋ ni, kú mɔ̂i ŋai, kûu. Diai zɛŋ lɛ́i mɔ̂i ŋai diai kú dí tóli ŋɔ́nɔ pôlu kú sɛŋ lɛ́ dîa, kpɛ́ni fêi tãi kélee mɛni nina a kɛ̀ pâi, mɛni nina kɛ́ pâ, ǹyaŋ mɛni nina a kɛ̀ pâi, nɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ kú tóli ɓó ŋɔ́nɔ kú kélee kú sée kú m̀ɛni ninai tí lɛ́ kúkîe ni dîa, a gɛ́ɛ berei kwa pâi díi kɛ̂i lai góraŋ tí núu kélee a pâi kɛ̂i a gɔlɔŋɔɔ. Ǹyaŋ ŋa ŋ̀wɛ̂lii ŋá nɛ kâa a gɛ́ɛ díi kɛ́ ɓelai kélee da golaŋ ɓo kɛ̀ ŋàloŋ a kpɛ̀ɛ. ɣáloŋ kélee kpɛɛ ŋá, díi kɛ́ ɓelai da golaŋ ɓo kɛ̀. Dí kolaŋ ɓoi tí káa aâ kɔlɔ nyíi gáa a kɔlɔ kpua kpua ŋa kwa dɛ̀ɛ dípɔ. Berei è kɛ̀ lai, núu ɣɛɛlu ɓé kɛ̀ naai? Lé ŋɔ sɛŋ ɓé ká nɛ̀i? wóo ɓé í nɛ̀i, kpaa máŋ wóo kɛ́ sãa ɓé í nɛ̀i? Í wóo ɣɛli lɛ̀? Í tíŋ lɛ̀? zɛŋ kélee í nɛ̀i ya pâi bɔ̃yɛɛi gɔlɔ kpuai tí ma í mô kúa a gɛ́ɛ zɛŋ í nɛ̀ mɔ̂i ŋai diai ká ŋí. Kpaa máŋ í bù kɛ̀- í bù ŋ̀ɛli ŋá a gɛ́ɛ ya pâi nɛi dîa? Kɛ́ɛ. tãi táma è kɛ̀ a kpâlaŋ ŋá tii kɛ́ tãi, ǹyaŋ kú kélee kú gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ gɔ̂nei su ɓɛ́, kpâlaŋ ŋá tii kɛ́ tãi káa mà, kwaa sí tãi ŋai tí nɛyâa ŋai dámaaa dífa kɛ̀ kɔlɔ pɛrɛi mu a tãi tí. Da kɛ́ dí kpâlaŋ ŋai ŋá díkɛ tíi kɛ, ya pâi bu- ya pâi bɔ̃yɛɛi zu a gɛ́ɛ kú gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ nɛi ɣɛɛlu ɓé kɛ̀ kɔlɔ pɛrɛ mu a díi kɛ́ tãi tí, nɛi ɣɛɛlu ɓé díkɛ dí kpâlaŋ ŋai ŋá dífe lì ní kɔlɔ pɛrɛ mu. So m̀ɛni ŋai tí ɓé kwa pâi gbɛtɛi ǹyaŋ nɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ kú tíi kɛ́ a nɛi ŋai. Kú mo a gɛ́ɛ nɛi támaa díkɛ zɛŋ lɛ́ɛi su kɛ́lɛ, da loŋ nɔ́ ɓé kwa zɔlɔ ɓó dafe niî táma ní kpɛ́ni fêi, nɛi ŋai dámaa da yaoi a gɛ́ɛ dí lí dí tɔ́ɔ dí ɓarâŋ ŋɛ́i a gɛ́ɛ dí sɛŋ lɛ́ dîa. Gbakolo ŋai ɓé da ɓɔ́ nɛni ŋai dí pêlei su. Ǹyaŋ kúfe pâi kɛ̂i díi káa a nɛyâa tii. Ǹyaŋ gbakolo ŋai kpîŋ dí ŋ̀wɛli dí da ma kɔ́ri, kɛ́ɛ da m̀aa kɔ́rii nɛnî ŋai sârai.